I chicchi de cafè son quelli che dipendan da-a cianta e cafè. Penso che dipende da-o tipo de cianta, che comme tutte e ciante ghe n'é de diversci tipi, e aloa, comme fïse de meie, anche de cafè ghe n'é de diversci tipi.